Ing'uku ijira undinukuku jibata, nandihawesa ukutu ukunda, ndisa nitola amatsebele, nditegeshea pandyangu ndyangu ndidindula, ndilaila amatsebele, ijene jijikwingira munyumba, didinde undyango, apandidinde undyangu une ndikwingira <noise> ndidinde undyangu ndikwibata. Apandibite, ndikuunga jikile ukunyira, nditolwa umoto, ndipulile umoto, nditsemwise amakasi, pandisemwise amakasi, nditola umage, pandolile umage ndola ahange nilisinia au uluhelo. Tola ndikikita apasingo, apandikekite isingo jila jisuwe apajisue nditola ndisopa mmakasi akapyupile kala, pandisopile mmakasi! ndiva tayari, kwakuwesa amapapatilo pala ndipunyule ndipunyule ndipunyule apandimalile, <noise> nditole ulumage kula, <noise> ndikata pakisulilo hapa, <noise> pandikatile pakisulilo kwajili jakwisa uvusafi uvula, <noise> hetsa pakatikati, <noise> nukwesa uvutumbo, <noise> apandmalie ikipengele <noise> ikyo, nditola isemu jakukata, jindikate isemu isivusika, ndivika povona, pandimalile ukukata nditola tena isufuria jango, <noise> ntola ntenga pamoto, ndivika imboka jira vondisukile, nditsemsa ila nanditita ndisitensa bila amakasi, kitumika akakala kundikasukie. Apandiji kauwise, jikawike vunonu ndinokwa une pontola ndisipe amakasi, paya nsopile amakasi, jijeuwe, paukuta lina lina jira jipye tayari dantola umwinyo ndisopa, kabla jipili, ndisopa wukijola amakasi kala kijola unsaka pamoja numwinyo, apajipie, pundisimla, nditola isilungu juntola inyanya, nditola ikitunguru, nditola amafuta. Ndiva tayari kwakujirunga, pandijilungire musufuria ijingi, basi ndilungire isilungu isilungu sila, ndisopa ijene, pandijindue, ndisopa unsosi gula, pandisopi ndifunikire jitengule ukusemka. Pasemke ndilo ukuti unsosi ugu kungea kwene kukwene kuwila miukulya, twanda ukujisikila papembeni, tayari kwakurya.